Ny fitehirizana mandritra ny firy andro ny trondro no azo ajanona ao anaty vata fampangatsiahana? ny fahitako azy mety eo amin'ny ohatra hoe eo amin'ny efatra andro eo izany no azo tehirizina ao ny trondro, ao anatin'izay izy mbola azo hoanina tsara.